إذا الإنترنت ما عاديش، أول حاجة نتأكد من الراوتر، نشوف إذا كان شغال ولا لا. بعدين، نعيد تشغيله. إذا المشكلة ما زالت، نتحقق من الأسلاك والاتصال بالشبكة. إذا لزم الأمر، نرجع لجهاز الكمبيوتر ونتأكد من الإعدادات. وإذا ما زالت المشكلة، نتصل بمزود الخدمة.